ଵ୍ଯାକ୍ତିଯୋତା ସଫରତାରେ ମହତୋକାଂଖ୍ଯାରୋ କୀ ଭୁମିକା ରହେଚ୍ଯ। ଇଠୀ ଵ୍ଯାକ୍ତିଯୋତା ସଫରତା ଵିଷଯରେ ପଚଲା ଜୈଚୀ ଏବଂଗ ମହତୋକାଂଖ୍ଯାରୋ ଭୁମିକା କିପରୀ ଏଥରେ ସାହେ କୋ ହୈ ଥା। ତହାଁ ପ୍ରଶନାରେ ପଚଲା ଜୈଚୀ, <hesitation> ମହନୁସ୍ଯାରୋ ମହତୋକାଂଖ୍ଯା ବହୁତ ଉଚ୍ଛୋ ଗାମୀ ହୋଈ ଥାଏ ଜେତେ ବଡା ସଫଲତାରୀ ପାଯାଓ ଜିସ୍ଟା ଗରେ, ମହତୋକାଂଖ୍ଯା ସେତେ ବଢୀ ହୋଡୀ ଜାଏ ଥାଏ।